Voasina alongany ilay ovy. Vita zay, sasahagna roa na efatra dia sasagna. Atao madio tsara izy. Araraka amin'izay ao agnaty vilagny dia asivagna rano hely mba handrahoagna ananjy. Zay zagny fikarakarana an'ilay ovy raha ôhatra hoe hahandro ovy anao.